Manahatahaky anizao moa ñy kolotsain'olo <shushes> an'arzantiny ao: -Rozy ao maro mifangarongaro noho ny ñy karazany ñ'olo maro mifindra mone mipetrak'añe; <shushes> aminy ñy zava kanto noho ñy moziky ,manany ñy kolotsain-drozy rozy ,nandesiny ñy razan-drozy ka hajan-drozy ;manahaky anizay aminy ñy sakafo <shushes> ,manany ñy foto-tsakafon-drozy roze ,nandesiny ñy razan-drozy bakañy <shushes> ka ingy avao ro tohizan-drozy mandrak'androany.